So emyaka ataano ehwire a- nka naanye hati tinkubaasa kugira ngu niimanya life y'abantu <hesitation> ey'abaana emyaka ataano enyima ei konka ningira nti ako- ako- kurugiirira kurugiirira nyowe ahundi hati ningira nti oburamu obuturiku obutukurabamu nindeeba mazima na n'oburamu burungi oburikushemeza mbwenu <hesitation> ningira mazima ab’enyima tibarabwine tibarabwine ebiboniire nk’ebi ebiitu, ahaakuba itwe hatiiya nooreeba noobaasa kugamba n'omuntu waawe waahare orikukozesa esimu, konka ningi obwakare esimu zikaba zitariho oine kubanza waatambura engyendo kuza kuronda munywani waawe, <hesitation> waaba nooyenda kumugambira ekintu okamurinda mpaka ahi muraabugane, konka hati oba oine ekitiiso, oba oine embaga, oba oineki, nookigambiriraho munywani waawe ahika naakimanya.